Ɗi kinnoto e ɗi caña, caña caña faa hawra. E ley anndal an min kaa non woni no ɗi ngaɗta e no ɗi gollirta. <hesitation> Faa tawee iɗi mbaawi <hesitation> tabintinnde ɗun.